jamdi coyide bakkadi nei ko de saade hander saare nei don resaa kujeeji abindihaa bandu mei hander mei hander store mei don vieya num hard disc toh abindi gho ayidi bindiko pad ko zane o'n ko bindio'n ko bindi fere taa ayidi a resaa hander mei sai awada saving mei toh saving mei caomite abinde inde mei sai abinda sai aresaa toh aresi hander sinaani computer mei kokuma jamdi mei de boonni wala mo fotti woggha hunde mei sai dhatoo don wogghi be hoore mei jogha hujjeeji iyaa adadi rayuwa ma toh har woodi yite waawan joogha toh har boonnaki waawan resan yeban